Azo antoky fa miaro tontolo iaiana ty hany, la ohatsy ka voajanahary. Ohatsy hoe hany nambole tambahibo teny, iny avao ro hany, karakara. Iny tsy misy sachet iny tsy raha misy plastique, sady tsy misy raha namboamboarin'olombelo hoe raha chimique chimique toa fa voajanahary iny, miaro ny tontolo iaina iny satria mimpoly amin'ny ah tany io avao koa lafa bakeon'iny.